السيارة تتكون من محرك هيكل معدني، اطارات، بطاريه، نظام تكييف، وعجلة قيادة. كل هذه المكونات تشتغل مع بعض عشان تخلي السياره تمشي وتكون مريحه للسايق.